Manatona an'izay olona tompon-tanàna eny izaho aloha dia anontaniako hoe ahoana aiza ho aiza eto ny lalana mivoaka amin'ity tanàna ity fa very aho, dia tsy maintsy manoro ry zareo, dia tsy maintsy tafavoaka foana ihany aho